Se la <noise> yala tsuchana la <noise> tha tse na chea jna nchithja la <noise> tha xra'ua naya la xu <noise> basange xuthi gathjo o chuba sank'e xuthi katsje o nixi nchi jna bueno na'ia nge thi na'ia para ngigua'a na guajillo yala nixi xana na nexinxion ba xruan ndajna o sususu ndajna yala tsju chajna yala thaxin s'u jna yala thaxin sususu ndajna la tha ntha tsunda thi tsang'e o guajne xi ka thingu jni ko thu thau tjingu ni ko thinga thaxigo xro ya cha'ue ni <noise> jna nthula thutse na la thaxin chja jna yala u nala xru nthathe ndaxra ndaxra jma o sinthathee ndaxra jinthe tsigo guayachi nie thank'e thentha xre jinthe. <noise>